<hesitation> Culture any Chine ndraiky gn'anazy zany olo <noise> mitazona fomba nentim-paharaza izy nata ohatry hoe ma- mandroso be à Chine agny am'izao, i gn'anazy le fomba nentim-paharaza avao, fivavahany, fivavahany am' Bouddhisme io, <noise> resaky- ohatry hoe am'resaky sakafo koa i de magnaraky ao fomban-draza fa tsy- tsy karaha gnan'ny Etats-Unis modernisé be.